Dina am jën, dina am soble, dina am kaani, dina am jimboo, dina am oño, dina am diwlin, dina am lejum, ay jaxatu, ay kànja, ay suppome, ay nawe ak karoot ak ndox walla këriñ.